Tiempo na yo na nnda̱a̱ nleiwe ta̱ na tincwiꞌndaaꞌ juunaꞌ joꞌ ndyee xuee oo hasta ñequiee xuee sa̱a̱ tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntioom joonaꞌ aa tsꞌom cwii sto na calquiiꞌ yuu na nnda̱a̱ nntjaꞌ jndye joonaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ nntioom joonaꞌ yuu na xocanda̱a̱ nncjaañoom cwii quiooꞌ na nnda̱a̱ nntseiꞌndaaꞌ joonaꞌ.